Vwa riliteta yateli kishaka na ngete aksha kusa tatari mamari kufundisha kishaka mbwete vulai ngiri ikunda kwasabu iye- ye- yeyetem maadili kwere mbweim kuriswa mndu wakwa shati zishki kishaka manyasindu tira mwesaku wekishaka vo